Fubik wanja guŋa fo mé gukaan; nang alékora fo inja uŋa nujoow lékool nak usafé imbi nubañulobaañ bo sindo nuju ukaraŋul wanji saféwulo bo mé imbi to sundo noma nucaméén gasafé waaf fubik fafu nuñumé éŋar nusafé imbi naan uñumé gasohla waaf wau nujoow utébul nu ñéér waan usafé do mé.